Laha aminakahy manokana aloha, zaho tsy de tsy de tsy tsy de manao tsindri-tsakafo zao aho. Fa lafa baka nihina iny aho, la mipetrapetraky. Fa misy fotoa avao koa laha misy ty eo, misy kida, misy tsoha, misy <noise> apalobe, ah! reny haninay reny. Reny zany tonga de haninay fa tsy hoe mila fikarakara manao akory fa sasà avao iny la hany.